د مارغانو ډولونه لکه: باز، کوتره، چغو، توتی، مرغۍ، قمري، قاز، مرغابی، لک لک، او هدهد. همداراز، شنه توتی، مرغ زری، زرکه، بوم، بټیر، او کارغه.